treystir á liðsinni íslenskra yfirvalda

að ná tali af stjórnendum Samherja fjöldi fólks kom saman til mótmælafundar á Austurvelli í dag kröfur fundarins voru að sjávarútvegsráðherra segði af sér

ný stjórnarskrá yrði lögfest og að arður af nýtingu auðlinda renni í sjóði almennings grunnur að sátt sjávarútvegsins felst í

á kvótaúthlutun segir samgönguráðherra en Sjálfstæðisflokkurinn hafi stöðvað frumvarp hans þess efnis fyrir fjórum árum þótt starfsmaður Vegagerðarinnar fari daglega upp á Öxi og meti hálku og

einu sinni í viku margir fari hins vegar um þessa

flykktust að og smökkuðu íslenska osta sinnep og súrkál á matarhátíð á Hvanneyri í dag

handtók fyrrverandi sjávarútvegsráðherra landsins og einn kaupsýslumann í dag þegar rannsókninni hefur undið fram vill embættið ná tali af eigendum Samherja og treystir á aðstoð íslenskra yfirvalda við það rannsókn á ætluðum mútugreiðslum Samherja til stjórnmála og áhrifamanna stendur sem hæst þar ytra í dag handtók lögregla Bernhard

fyrrverandi sjávarútvegsráðherra sem sagði af sér embætti í kjölfar umfjöllunar Kveiks og Stundarinnar og kaupsýslumanninn Ricardo Gustavo þriggja er leitað það eru þeir sem kallaðir eru sem einnig er tengdasonur sjávarútvegsráðherrans fyrrverandi

vonast eftir góðri samvinnu við íslensk yfirvöld enda teygi málið anga sína víða þegar rannsókninni hefur undið fram vill hann ná tali af eigendum Samherja og treystir á að íslensk stjórnvöld veiti liðsinni og treystir á að íslensk stjórnvöld veiti liðsinni margmenni kom saman til mótmælafundar á Austurvelli í dag Efling stéttarfélag Öryrkjabandalag Íslands Samtök kvenna um nýja stjórnarskrá gegnsæi samtök gegn spillingu voru meðal þeirra sem stóðu að fundinum yfirskriftin var lýðræði ekki auðræði auðlindirnar í okkar hendur

í skjóli skjóli úreltrar stjórnarskrár og pólitískrar spillingar ég er bara mjög vongóð um það að nú náist kannski loksins breytingar og að þessi samstaða sem

sýni ráðamönnum okkar að það er ekki þannig

hundsa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það er ekki þannig að sé hægt að hundsa þá kröfu að sjávarútvegsráðherra segi af sér

er heldur ekki þannig að ég vil bara skipta alveg um pólitíkina í landinu ég

stjórnmálaflokkarnir eru allir á mála hjá

fjármagnseigendum og

það er þá er ekki von á góðu

eins og ræðumaðurinn er

þau geta gleymt því á Alþingi að halda að þetta hverfi

að við gefumst upp eða að

þegja þetta í kaf það mun ekki gerast sagði á miðstjórnarfundi

í dag að kvótakerfið hafi ekki verið búið til svo nokkrir gætu orðið tímabundin úthlutun kvóta sé forsenda sáttar um íslenskan sjávarútveg það var þéttsetið á haustfundi miðstjórnar Framsóknarflokksins í Hofi á Akureyri í dag Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu og sveitarstjórnarráðherra ræddi meðal annars sinni fólk er eðlilega reitt reitt yfir þessu framferði framferði stórfyrirtækisins

birtist í umfjölluninni en ekki hvað

yfir þeim aðstöðumun sem stórfyrirtæki og almenningur búa við kvótakerfið var ekki búið til svo nokkrir einstaklingar gætu orðið

hefði engum dottið í hug að árið tvö þúsund og nítján yrðu fá fyrirtæki komin með svo stóran hlut kvótans og farin að banka í

hann hefði sem sjávarútvegsráðherra fyrir fjórum árum lagt í vinnu við nýtt frumvarp um stjórn fiskveiða sem var stöðvað af Sjálfstæðisflokknum sem fer með málefni sjávarútvegsins núna það frumvarp fól í sér að í sjávarútvegsfyrirtæki gerði samning um kvóta til ákveðins tíma tuttugu og þriggja ára

sem undirstrikar eign þjóðarinnar á auðlindinni en sjávarútvegsfyrirtækjunum tækifæri til langtímahugsunar og býr til fyrirsjáanleika frumvarpið komst ekki inn til þingsins vegna mikillar andstöðu samstarfsflokksins ég tel að grunnur að sátt um sjávarútveginn felist í þessu frumvarpi og því að lækka hámark

og í einstökum tegundum og vinna þannig að aukinni dreifingu kvóta

á mannamáli hvað það þýðir að vera tengdir aðilar hann sagði að bankahrunið Panama skjölin og Samherjamálið hefðu valdið því að mörgum fyndist kerfið á Íslandi máttvana og gagnrýndi raddir um ofvaxnar eftirlitsstofnanir og íþyngjandi kerfi

sjálfur þennan söng heyrðum við á árunum fyrir efnahagshrunið segir ekki einhvers staðar að skilgreiningin á brjálæði sé að gera sömu mistökin aftur og aftur á meðan tekist er á um sölu ópíóíða fyrir dómstólum í Bandaríkjunum er bandarískt lyfjafyrirtæki sakað um að beita sömu meðulum við markaðssetningu ópíóíða í Kína starfsmenn lyfjafyrirtækisins voru látnir dulbúast sem læknar til að nálgast viðskiptavini purdue Pharma er eitt þeirra bandarísku lyfjafyrirtækja sem nú standa í ströngu fyrir dómstólum víða um Bandaríkin ásökuð um að eiga stóran

þátt í útbreiðslu ópíóíða

verkjalyfja neysla þeirra hefur aukist svo mjög þar vestra að Donald Trump forseti Bandaríkjanna hefur lýst yfir neyðarástandi í málaflokknum vegna þessa var Purdue Pharma lýst gjaldþrota í september en það sem kannski færri vita er að á meðan hallar undan fæti í heimalandinu róa eigendur

er í eigu bandarísku

hefur staðið fyrir umfangsmiklum aðgerðum til að hasla sér völl í Kína í kynningarefni sem starfsfólki fyrirtækisins var gert að auglýsa kemur fram að

sé mun minna ávanabindandi en önnur sambærileg verkjalyf það er sami málflutningur og var hrakinn fyrir dómi í Bandaríkjunum fyrir meira en áratug lýsa því að öllum meðölum hafi verið beitt til að ná nýjum viðskiptavinum allt frá því að útbúa varning merktan

yfir í að starfsmenn hafi dulbúið sig sem lækna og rætt við sjúklinga á spítölum

fjölskyldan vildi ekki tjá sig um málið við fréttastofuna snjór er sjaldan hreinsaður af veginum um Öxi og umferðin þjappar honum niður svo úr verður

og halda veginum opnum lengur hann styttir hringveginn um sjötíu kílómetra á Öxi milli Egilsstaða og Djúpavogs eru minni líkur á því að mæta mokstursbíl en á öðrum fjallvegum Austurlands þetta er ekki þjóðvegur eitt en er vinsælasta leiðin um svæðið á sumrin og til stendur að gera heilsársveg á meðan beðið er eftir því lokast Öxi oft í fyrstu snjóþyngslum en

fram að því er vetrarumferðin sextíu til hundrað bílar á dag og ástandið getur orðið varasamt stundum eru aðstæður hér á Öxi þannig að snjórinn er lítill en

en þarf að koma daglega að skoða hálkuna og sanda í brekkunum jafnóðum og snjóar þarna það snjóar ekki mikið og hefur ekki gert undanfarin ár þá væri eins og ég segi með mjög litlum tilkostnaði

að opna bara með bíl þá er þetta nú ekki stór kostnaður svona ferð hérna yfir með því að

er svona hundrað þúsund kall ferðin fram og til baka já Reynir Gunnarsson hjá Vegagerðinni á Höfn hefur Öxi á sinni könnu hann getur sett á einstaka aukaferðir og hefur reynt að fá moksturinn aukinn að vori og hausti

en lítið orðið ágengt við erum nú bundnir af því að vera með þarna g reglu sem er farið

eftir og það er opnað einu sinni í viku meira því að ávinningurinn

yfir er það mikill styttingin er það mikil að það er mjög mikill þrýstingur á að komast þessa leið

myndi breyta því fyrir þá sem hér búa að það yrði styttra upp í Egilsstaði þar sem við sækjum þjónustu og fyrir almenna vegfarendur og ferðafólk þá

að stytta leiðina um sjötíu kílómetra það er ábyrgðarhluti að stefna fólki þarna upp sem er óvant því að aka í hálku og snjó eins og nú er

meðan ekki eru vond veður og ekki mikill snjór þá væri hægt að vera með þetta öruggara fyrir hálku og annað að gera þrjátíu og níu fórust í

flóð hafa verið í austanverðri Afríku síðustu vikur tuttugu og níu fórust í þegar skriður féllu á heimili tíu drukknuðu í Tanzaníu þegar á flæddi yfir bakka sína rauði krossinn þar í landi hefur gefið út að ekki sé útilokað að fleiri hafi farist hátt í milljón manns í Suður Súdan gætu þurft að flýja vegna veðursins og sömu sögu er að segja af fjölda fólks í Sómalíu flóð eru ekki óalgeng á þessum slóðum vísindamenn segja að vegna þess hve hlýr sjórinn er núna sé uppgufun meiri og úrkoma því meiri en vanalega verður brátt beitt til að bæta líðan hjartveikra íslenskir læknar vinna nú að gerð smáforrits sem á að hjálpa fólki til að halda sig á beinu brautinni taka lyfin á réttum tíma hreyfa sig reglulega og borða hollan mat

að útiveran er aldeilis og lykillinn að góðri heilsu er

leggja mikla áherslu á forvarnir við hjartasjúkdómum og færa fólki aukið vald yfir heilsu sinni

að við sem einstaklingar fáum fleiri tól til að sinna okkar heilsu í daglegu lífi en ekki inni á stofnunum

ein af þeim leiðum er

heilbrigðistækni eins og við höfum séð í öðrum geirum eins og í bankageiranum þar sem fólk sinnir sinni bankaþjónustu miklu meira heima

útibúum eins og áður var snjalltækni og smáforrit geti verið áhrifarík leið til að ná til fólks með þessum hætti getum við náð til miklu fleiri við getum verið miklu tíðari skilaboð meira aðhald þannig að við Tryggvi teljum að þetta sé framtíðin í að koma þessum ofboðslega mikilvægum skilaboðum til skila

er í þróun og verður þannig úr garði gert að það hvetur fólk til að hreyfa sig halda sér reyklausu og stefna að kjörþyngd

veittar ráðleggingar um mataræði og svefn einnig um ýmis

blóðþrýsting blóðfitu og blóðsykur þá hjálpar það fólki

að taka inn lyfin sín hvenær búist þið við að þetta verði komið í notkun við vonumst til að geta notað þetta Andrés Bretaprins ætlar að flytja einkaskrifstofu sína úr

ákveðið eftir viðtal sem hann veitti breska Ríkisútvarpinu í síðustu viku og hefur vakið mikla athygli ekki síst fyrir slælega frammistöðu prinsins Andrés prins hefur síðan tvö þúsund og fjórtán haft á sínum snærum fyrirtækið

sem er vettvangur fyrir frumkvöðla til að sækja námskeið og hittast og sömuleiðis

að komast í kynni við mögulega leiðbeinendur og styrktaraðila frá því var greint í vikunni að prinsinn hafi dregið sig í hlé frá

öllum opinberum skyldum hann ætlar þó að halda áfram með

og því undirbýr hann nú flutning á einkaskrifstofu sinni úr

prinsinn hefur verið ásakaður um að hafa misnotað sautján ára stúlku um síðustu aldamót

í gegnum vin sinn bandaríska

í viðtalinu var hann spurður út í brotin og vinskap sinn við og þótti ekki trúverðugur

í svörum sínum prinsinn var verndari bæði konunglegu og London metropolitan háskólans en eftir viðtalið gegnir hann þeim hlutverkum ekki lengur þá var tilkynnt í gær að

bankinn hefði hætt stuðningi við PitchPalace verkefni prinsins annan desember sýnir breska Ríkisútvarpið viðtal við konuna sem sakar prinsinn um brot gegn sér þegar hún var sautján ára kóreskt

ostar kjöt og hunang allt framleitt á Íslandi var til kynningar og sölu á

á Hvanneyri í dag verðlaun voru veitt í

í

sýndi afurðir sínar og keppti til verðlauna í

af veislu á Vesturlandi matardagskrá sem hefur staðið yfir í landshlutanum hugmyndin kviknaði fyrir tveimur árum við svona erum búin að vera að melta þetta með okkur og ákváðum svo bara að láta slag standa og fara í samstarf og fá þessa aðila

með okkur Matís og Matarauð Íslands yfir hundrað og þrjátíu vörur voru sendar til keppni í

það eru að minnsta kosti tuttugu og tveir aðilar sem fá verðlaun sumir eru að fá verðlaun í fleiri en einum flokki og þetta er bara mjög skemmtilegt og margt sem hefur komið bara upp úr pottunum sem við vissum ekki

til þannig að það var mjög gaman hjá dómurunum að smakka í reglum segir að

einkennist af einstöku bragði gæðum og ímynd og það sé hægt að rekja uppruna þess Guðbrandur Garðarsson hlaut gullverðlun í flokknum fiskur og sjávarfang þetta er söl úr Breiðafirði krydduð til með fennel annað við verkferlana er leyndarmál sjá að það eru góðar undirtektir dómurum líkar fólkið sem kemur á veitingastaðinn líkar þetta vel þannig við höfum smá platform þar að prófa hlutina sem kemur til okkar þannig að jú mjög góð tilfinning verður heiðruð með glæsilegri

í hátíðarsal f í h í kvöld þegar nemendur Menntaskóla í tónlist flytja öll hennar helstu lög fram koma ellefu söngvarar og tíu manna hljómsveit Jóhann Bjarni Kolbeinsson er í hátíðarsalnum Jóhann Bjarni er allt að verða klárt já enda

bil fjörutíu mínútur getum við fengið tóndæmi hvernig væri

var

yfirleitt þrír til tíu metrar á sekúndu léttir til um vestanvert landið í fyrramálið en áfram verður þungbúið og dálítil slydda eða rigning austanlands hiti verður á bilinu núll til fimm stig en víða vægt frost inn til landsins Sigurður Jónsson veðurfræðingur

nánar yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir j k Jóhannsson bætti sitt eigið heimsmet í réttstöðulyftu á h m í kraftlyftingum í Dúbaí í dag íslenska kvennalandsliðið í handbolta vann Færeyjar í vináttuleik á Ásvöllum í Hafnarfirði Portúgalinn

byrjar vel með tottenham í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og

vann sinn fertugasti og fyrsti sigur í svigi á heimsbikarnum í alpagreinum í dag

treystir á liðsinni íslenskra yfirvalda við að ná tali af stjórnendum Samherja fjöldi fólks kom saman til mótmælafundar á Austurvelli í dag kröfur fundarins voru að sjávarútvegsráðherra segði af sér ný stjórnarskrá yrði lögfest og að arður af nýtingu auðlinda renni í sjóði almennings grunnur að sátt sjávarútvegsins felst í tímamörkum á kvótaúthlutun segir en Sjálfstæðisflokkurinn hafi stöðvað frumvarp hans þess efnis fyrir fjórum árum þótt starfsmaður Vegagerðarinnar fari daglega upp á Öxi og meti hálku og

margir fari hins vegar um þessa

til að stytta sér leið flykktust að og smökkuðu íslenska osta sinnep og súrkál á matarhátíð á Hvanneyri í dag

í

veitt í fyrsta sinn þessum fréttatíma er lokið